Sop <hesitation> peekala pawagogo enang bepe, ninna tee opong sop mono nigi palimo, ninna pekaba mo. Tee peekaba nigiba mo <hesitation> walonaba nigipepe maka enang oh, pekauka uwa ammo sospen naba, maka pleit kap spun tee teba nigipepe tee ninna sopo. Tee teba nigipela, nigi nigipela, tee enang sa otawepe buu n, buu koi nigipema, buu koi napo enang beitope, tee papaka sopoko nna sa otaweitope, eng ninna teka, mono nigipalimo <hesitation> mono nigipalimo enang nigi nigi nigi nigikonai nigilalana, wolekotai lapo goita agabeta penna ko labo tee mono nigipalimo tei nigilalitope tee mono nigipalimo pekaba ninangko, o pleit maka kap maka spun nigipeko ninangko lomabitope, <hesitation> lepo, loma loma enambepe tewago tee sopo Tee tenaika enang peekabako nigipama te teuka nigipeiotope, napo teketai te ninna enang, <hesitation> gaweitope ninang, nimpo oi te sopo makan, nga welo ama, lepo sisilu botawaliko mmeng te sopo, ikipama, ikipama, napo maka koleama teka enang e, buu ke nala ke kalu kalu ama enang oh lapoo ilialiko eng tee lapo alenuko tee peroxsait nawa gawalipenawa sisilubuko te maka nga tewa gawepe te ninang sopo te apong enang <hesitation> te sopoo ka mono, nigi, nigi maka te, te opong tabeng meeke te o. Walo nigi nigi, tei ka awa enang e ikipela naipeke tewa gawepe, eng ninnang sopo pelaka ka nigipei etope onai lea enang ka pekauka oh, enang nigi peiotope annanka na, pawago loida pekauka awa owema o olowa madoio, tee enang nauka nigipeitope pekaba.